To atsiwan ayama wanmun conakim waiyamuzaii mamundalu munbuwun mibitsigunoyi mudikaya piyata komun vunayamun ko innatlim sibatlim da dukumuwun to mundai de atsigituwun taduniya munalu munbuwun domuzai matsarki <noise> madishafema mankaji koln madina domin muzai mohi madira takau munbuwun munbitsigunou mudiyapiyatu kwacan do mun zabaka kotangan tilvanniwun inna wutliminiwun munabuwun mun bitsiguyikanaka. Dage munezuwa atacibu munzuwun doti nakin adini e muneracamaki muyi bazirana <noise> kawurikau yinsikwa cammir kama munallu munbuwun munbidawai munbidawa nikin bati dayamun wanti adini nmusulinci wankam to dama atanbewan ayamma emunne raacumaki to mun emuna eachamaki jika jinakawurika tindayake ka duwibatidata zasal wuburinusu mayi bazira dibusi yikanakakau mundai vocammaki tuwun yinsi kwacan mirka muhabu wun yikanakaka hamba zaijika mun zubawuri munra cammakayikwa mundai munra cammayi konakaka tijibar a conaki adukunuwun inna wutlinunwun inna tuvunnwun yinsi kwatai makema mimaramirka to enamidabibamamo bazira <noise> yikanakau mibama mibi dawai farali batida yamama.